Toiparo mai loi ogo mautoutou nopai, nagai iopa tee paigomma loikene tontokammo toi ama kuago opangu toi pai. Toiparo egu tono aapasi ako sinto toipainene. Iko kukurei noke. Ikoi loikene noke nagai iopa toi paruguru iopa utaiparo iopa toipai, ikoi kopo poguraigai. Paruguru utaiparo tono agiguine ako tege toipaine, nagai iko pogago parutoi konugakopaio, konuga koiparo iopa ako rake kukure maumonto toipai, ego ion nko nagai iopa toi paigorogo kosiga. Okutaro maunomoto toipaio, egu iko aikeiopa turugupa okurakakaguine toi toipai. Toitoipamo egu nagai, egu ikoi mourekene airangu, egu toi apaio, ako mau, ree ako riga tegino munno toitoipogi. Iko nogu noke akoi moureru okuturo toitoipugu, loikene onkaigu egu ako egu larekaigu egu in ikiropologuo, inikilopolomo egu loinoke mugupa tontokugua ikoi loikene aparo. Aga kamo ako rogee siiro ikoge toitoipegu ngurogim oo. Noga intoko apagasi ikogo aike intoko apagasi iko kopiro kukurei nke kaga nkogo teiko ama mani toipasi.